Mba hialana gny risiky samy hafa amy gny, uhm fihinana ino izy tiky, hazan-dranomasy, fruits de mer hoy gny frantsay da tokony kikisa soa aby aheko aloha, afahy aby ze raha tsy azo hany aminazy. No fia izy misy kihina da kikisa soa, no horita na calmar afaha gny tainy afaha gny masony aby, de atao masaky soa. Zay gny tena mila tandrema nofa mihina fruits de mer. Tsy maintsy atao masaky soa fa no mantamanta igny, mamparary.